Zogj si kolibri, sterlizija, heron, kakadu e merli njihen për karakteristikat e tyre dalluese e habitatet e tyre të ndryshme. Zogjtë luajndë role të rëndësishme ndë ekosistem, si kontrolli i insekteve e shpërndarja e farave.